Raha ohatra havadin'ny mpamosavy amboa zany dia lasa aloha mandeha magnatogna ny olona zegny fantako mahafantra anahy ireny dia igny sintosintomiko mandeha magnatogna ny mpamosavy igny. Ty hoe io ny namadika anahy amboa. Dia izay! Dia tokony efa fantany raha tiako zakaina aminazy eo.